Zoma zi gbana dook naa esak ak wenkə na pii anni n pi dook rə ya wataati a pin wazziz ak ko anyi i ɓosa dii mona mongə bo gô i kamta koou mona mongé bo ii yalu i re i yibta mona mongə bo rek ar meeika rə i kamɓə eni telle i borə bon api naa gbam ma noom. su wankaa a za sə a kamsa pu kiz i zaa i digə pu yangi legə a pii toms se ar a pin tomssek in tosan lee gə mona pè sàá toogsa wasa yangi rə. Legə muzo legə ittiku legə tariko moo na moo maza gbazaz zi kadi ina rekarən mona báá baák pa a kəno pa sei mona oga pu sòó zangə sáá regə rek to wank a zaaa do'gə sa pu ko anya náá <noise> na soou no'ku riik e pu oorik rə ina pu ro'on uni iya i pii tengsə pa ina poo iya ipu irə dii. Iya i pu toms woonka bonge bo bagə pu wess wessa nos i og pa i bagə pu kala anya mari se soou tan i pu go'orə e pu orək rə soou mari re i pu ok rə au, pi gwani rəduk rə na gon gon zi pi gwani rə duk rə. pi okrə amma ee gə epue orik rə og on noka riik mari a ai e pu orikən də ka igóris ina pu bo'num ka rə an zəma zi mana pi na gbama moom koo anya zas ka naa tintim pa amma ni ak e pu orika rə maza na elo'gə sa pu e pou na rii pa soou a rou assə pi mari gban e pi orik rə epi orik rə na gwara a gbəkak iya pi tente rə paa ai i mee sə i pi orik rə bil boo na pə a ina pi bozum ka rə n Ii yi e leek gó res ka paka rook er zak gó ka sə zaa go'ris zaz pi pa amma naa iika iik ina nee gəsa pu i og on boo yirku a mari rez too lelle lellei góris ka gon ka ri eri del sə ree muka.